المؤسسة الخيرية اللي انا ادعمها اللي تكون تهتم بتعليم الاطفال وعشان التعليم هو اساس المستقبل اي حاجة تهتم بالعلم وبالتعليم انا لازم اكون بدعمهاا عشان بالعلم اي حاجة بنعملها بالعلم الشعوب والمجتمعات بتتقدم وما حدش يقدر يغلبها ولا يلزمها ولا يحتلها.